Tawlai tawlata <hesitation> kaben kaban kabaka eskirosa jamen kabienani, tala teagoja werweadan <hesitation> wenisdanginan ademri, beledin nannae hajag teagoja werweadan bagninan, tawla agar deagidl deagidil greadi yan, agar deagidil elnami kabana gon, ijtimaana gon, jaman ademri jaman teagijenan gon, ken werweaka fayjinena kira, enga'alag eli.